<hesitation> Fomba hazaoan'ny jirafy tombony amin'ny tendany lavabe igny a, amin'ny alalan'igny izy a manakatra ravin-draha aminà kakazo lavabe a, ambobe i zany de takany foagna, de amin'ny alalan'iny koa izy a mizaha lavitra hoe na de quelques kilomètres azany a de mbola hitany foagna na de na de raha bitsika azany satria tendany lava.